آ <hesitation> أول شي هى المية اللي هي يعني تعني الحياة وتاني شي الغذاء باش ما نجوعش وكتاب باش يسليني ويفوت الوجت و <hesitation> موس باش نجدر نتصرف لو تعرضت لخطر، وكاشف باش أو النار باش نطيب ونحتمى نتدفى.